annin kun an saffarchissenii bare <hesitation> yaani <hesitation> inaman hinjirre <hesitation> won ach jirtinnen horrum kulea horiaf bines aina ainati kaa worra fuggeten dubatan annen bines kan gammi shangae yaani bines kunnen malanin kas tae illalet dugumum wanyamaa ilen maan enanii yaani bines uf himbekuu anin akli kaba borum koffum irra tae wom bines kun ito akan itaa binessin waan guyyasun yas lakkisi waanin kajelch lakkisi dande <hesitation> uffin kajelchuu dub dubbin sun akkama an shangeftee.